Ko'p hollarda sport musobaqalariga borishni yaxshi ko'raman chunki manga sport yoqadi ayniqsa boks ufc bo'lishi mumkin <hesitation> bu menga energiya va zavq bag'ishlaydi.